дорогие коллеги есть процедура необходимость обеспечить кворум на регламент знаете ну продолжаем
құрметті сенаторлар отырысымызды жалғастырайық
депутаттарды тіркеуден өтулерін сұраймын
тіркеу режимі қосылсын
мен әлі қосылған жоқпын
жиырма жеті жиырма сегіз
жиырма сегіз ыыы депутат қатысып отыр
мында журналистерге ы интервью беріп жатқан әріптестеріміз қазір кіретін болар і жұмысымызды жалғастыра беруге негіз бар
жалғастыра береміз жұмысымызды
бір өтініш барлықтарыңызға бүгін
он сегіз депутаттық сауал жариялану жоспарланып отыр
сондықтан мынау сөз берілетін депутаттарға әрине депутаттық сауал толық көлемде ол өзі ы жолданады белгіленген рәсіммен оның өзінің оформлениесі өтеді
мында отырыста қазір үш минуттың көлемінде әрбір депутаттық сауалды соған сиғызып негізгі көтерілетін мәселелерді айтып өтулеріңізді сұраймыз
міне депутаттар кірді ы бізде кворум толық бар енді
ау ну
тіркеу режимін өшіре беруге болады бізде кворум бар екендігі көрініп отыр
жұмысымызды жалғастырамыз
депутаттық сауалды жариялау үшін сөз сенатор сергей викторович плотниковқа беріледі
пожалуйста сергей викторович
құрметті төраға құрметті әріптестер
мой депутатский запрос направлен на имя премьер министра республики казахстан поводом
городе курчатове начиная с две тысячи четынадцатого года в республиканском бюджете на финансирование данной программы выделялись необходимые средства в размере семисот двух миллионов тенге
ежегодно дополнительно из небюджетных источников ргп национальный ядерный центр выделял более четырехсот пятидесяти миллионов тенге в год
ежегодные затраты на содержание установок составляли более одного миллиарда тенге

на данный момент в рамках реализации этой рекомендации министерством финансов принято решение о сокращении финансирования на двести девяносто два миллиона тенге
целевое финансирование содержания ядерных радиационных установок в первую очередь обусловлено необходимостью выполнения международных обязательств
согласно международной конвенции о ядерной безопасности а также закона республики казахстан об использовании атомной энергии
предложенный подход финансирования работ и услуг по безопасности государственной стратегической из средств получаемых в результате хозяйственной деятельности не соответствует
принимаемым гарантированным гарантированию обеспечения функционирования ядерных установок и создает угрозу безопасности
уважаемый аскар узакбаевич прошу вас принять меры по гарантированному финансированию мероприятий стратегического объекта в полном объеме спасибо
м жақсы рахмет сізге
депутаттық сауалды жариялау үшін келесі сөз сенатор мұрат бақтиярұлына беріледі
тыңдап отырмыз рахмет
біздің менің депутаттық сауалым үкімет басшысына арналады бұл депутаттық сауалдың қысқаша мазмұны
ы мынау мұнай компанияларында жұмыс жасайтын шетел және қазақстандық азаматтардың айлығына байланысты
мысалы тексеріс барысында мына қызылорда облысындағы петроказахстан құмкөл ресорсиз компаниясы жұмыс жасайтын қазақстандық учаске шеберінің жалақысы
үш жүз он бес мың теңге болса шетелдік осы лауазымдағы осы маманның жалақысы үш миллион теңгеден астамды құрайды
мұндай мысалдар атырау маңғыстау ақтөбе облыстарында да
өкінішке орай қазақстан республикасындағы қолданыстағы еңбек және жұмыспен қамту заңнамаларында сәйкессіздік фактісі орын алған жұмыс берушілерге қатысты әсер ету тетіктері қарастырылмаған
осыған байланысты і премьер министр де жергілікті және шетелдік қызметкерлерге еңбекақы төлеу жөніндегі халықаралық тәжірибелерді тұжырымдап еңбекақыдағы сәйкессіздіктерді қысқарту оның ішінде шетелдік жұмыс үшін
жұмыс күшін тарту кезінде міндеттемелерді орындау бойынша жауапкершілікті күшейту және мұнайды терең өндейтін мұнай химия саласын дамыту жөнінде кешенді шаралар қабылдау туралы ұсыныс айттық рахмет
і рахмет сізге
келесі сөз ыыы сенатор ы дүйсенғазы мағауияұлы мусинге беріледі
рахмет құрметті бектас әбдіханұлы
менің депутаттық сауалым қазақстан республикасы денсаулық сақтау министріне жолданады
құрметті елжан амантайұлы менің осы депутаттық сауалыма себеп болған ағымдағы жылы тамыз айында іс сапармен шығыс қазақстан облысында болған кезде өскемен қаласындағы екі жүз төсектік қалалық балалар ауруханасының
құрылысын аяқтау проблемасы бойынша мәслихат депутаттары мен қала әкімдігінің өтініштері және облыс әкімдігінің өкіметке жолдаған хаттары
өзіңізге мәлім шығыс қазақстан облысының денсаулық сақтау жүйесінде соңғы жылдары қазақстан республикасының денсаулық мемлекеттік бағдарламасы және жергілікті бюджеттен
қаржыландырылатын шығыс қазақстан облысы денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыру бағдарламасының іс шараларын іске асыру нәтижесінде сапалы өзгерістер орын алған
тек он алты он сегізінші жылдары саланы материалды техникалық жарақтандыруына он сегіз бүтін оннан сегіз миллиард теңге бағытталып
уақыт талабына сай медициналық көмек көрсету стандарттарына сәйкес жоғары технологиялық медицина орталықтарын құруға қол жеткізілген
іс сапар барысында балалар және босандыру кардиология онкология урология травматология ұйымдарына сатып алынған жабдықтардың сапалы медициналық қызметтің нәтижесі туралы облыс тұрғындарының оң бағасының куәсі болдық
бұл әрине қуантарлық жайт дегенмен бүгінгі сауалда көтеріліп отырған мәселеге тоқталсақ жоғарыда айтылғандай өскемен қаласында республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен облыстық деңгейдегі
көпбейімдік медициналық ұйым ана мен бала орталығы блогы ғимаратының орнына екі жүз төсектік қалалық балалар ауруханасының құрылысы аяқталуда
қала басышылығы мен мамандардың деректеріне сүйенсек мердігер ұйымымен жасалынған шартқа сәйкес құрылыс құны он үш миллиард төрт жүз отыз бір миллион теңгені құрайды
екі мың он жеті он сегізінші жылдары объект құрылысына бес миллиард төрт жүз қырық үш миллион теңге бөлініп игерілген
оның бір миллиард екі жүз миллион теңгесі республикалық бюджеттен төрт миллиар жүз қырық үш жүз тоқсан үш миллион теңге жергілікті бюджеттен
ағымдағы жылға төрт миллиард бес жүз он тоғыз миллион теңге қарастырылған республикалық бюджеттен төрт миллиард алпыс жеті миллион теңге жергілікті бюджеттен төрт жүз елу екі миллион теңге
бүгінге он тоғызыншы жылға бөлінген қаржы толықтай игерілген құрылыс монтаждық жұмыстары аяқталған мердігер ұйым аурухананы жыл аяғына дейін қолданысқа беруге дайын
бұған аурухананы жабдықпен жарақтандыруға арналған қаражаттың жетіспеуі кедергі болуда
құрылысы құрылысы аяқталып тұрған ғимараттың күз қыс маусымында сондай ақ технологиялық жабдықтар коммуникациялық жүйенің тұрып қалуы сияқты теріс жағдайларға жол берілмеуі дұрыс деп санаймын

отырып сізден өскемен қаласындағы екі жүз төсектік қалалық балалар ауруханасының құрылысын толық аяқтауға алдымыздағы республика бюджетті нақтылауда үш миллиард тоғыз жүз жиырма миллион теңге бөлінуін шешуіңізді сұраймын

і рахмет сізге
келесі сөз депутаттық сауал жариялау мақсатында сенатор динар жүсіпәліқызы нөкетаеваға беріледі
құрметті бектас әбдіханұлы құрметті әріптестер
менің депутаттық сауалым қазақстан республикасының премьер министрі асқар ұзақбайұлы маминге жолданады
екі депутаттық сауалым бар
біріншісін ммм айтып өтуге рұқсат етіңіздер
құрметті асқар ұзақбайұлы сауалға өңірлерге сапар барысындағы балалар демалыс лагерлердің жай күйімен танысу және олардың басшылығымен кездесуде көтерілген мәселелер негіз болып отыр
мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаев екі мың он тоғызыншы жылғы екінші қыркүйектегі сындарлы қоғамдық диалог қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеунің негізі
қазақстан халқына жолдауында үкімет пен әкімдер дарынды балалардың үйірмелері мен орталықтарға жазғы лагерлерге бару үшін мүмкіндік жасау керек деп атап өткен болатын
заман талабына сай заманауи жаңаша тәрбиелеуде балалардың жазғы демалыс орындарының сапалы болуы қазақстан республикасының ұлттық және үкіметтік емес стандарттарын көрсете отырып
сатып алынатын тауарлардың сипаттамасын және талап етілетін функционалдық техникалық і сапалық және пайдалану ы сипаттамаларын жан жақты талапқа сай болуы шарт
балалардың жазғы демалыс орындарының сапалы және мемлекеттік стандарттарға сәйкес болуы тек кәсіпкерлерге ғана байланысты емес сонымен қатар тапсырыс беруші мекемелерге де байланысты
кейінгі кездерде балалардың жазғы демалыстарын ұйымдастыру конкурстарында кейбір мәселелер қолайсыздық туғызуда
атап айтатын болсақ біріншіден конкурсқа қатысқан лагерлер бұрынғыдай инспекциялық сараптамадан өткізілмейді
кейбір лагерлердің тіптен балаларды жазғы демалысқа қабылдауға ешбір қауқары жоқ
материалдық техникалық базасы сын көтермейді толық мәзірі азық түлік сақтайтын қойма тоңазытқыш таза ауызсумен қамтамасыз ету балалардың жүйелі демалуына ешбір жоспардың жоқтығы жасырын емес
егер ол талапқа сай болмаған жағдайда конкурстың екінші кезеңіне өткізбеу қажет деп есептеймін себебі балалардың демалыстарын дұрыс ұйымдастыру ұйымдастыру үшін техникалық және оның материалдық базасының санитарлық талаптарға сай болуы қажет
екіншіден демалыс орындарының қашықтығы тапсырыс беруші мекеменің орналасқан жерінен жетпіс шақырымнан аспауы қажет деген талап қойылатын өйткені балаларды тасымалдау барысында
неше түрлі қиындықтар туындауы мүмкін ы жол қауіпсіздігі де сондықтан осы талапты конкурстық құжаттамаларға қайтадан енгізу қажеттігі сөзсіз
үшіншіден тапсырыс беруші мекемелердің қойған бағасынан жиырма пайыздан асатын жеңілдік берілмеуі керек себебі бағаның төмендеуі балалардың демалысын ұйымдастыру сапасына кері әсерін тигізуде
мысалы балалардың жазғы демалыстарын ұйымдастыру бір мекемеде он күндік демалыстың і он күндік демалыстың бағасы жүз отыз мың теңге болса екінші бір мекемеде отыз мың теңге
төртіншіден бұрын лагерлер қосымша білім беру мекемесі және мектептен тыс тәрбие беру мекемесі болып саналғандықтан қосымша құн салығынан босатылған болатын
қазір де осы іспен айналысатын кәсіпкерлерді құн салығынан босататын болсақ жолдамалардың бағасы да төмендетіліп ата ананың жолдамалар сатып алуына қолжетімділігін туғызар еді және кәсіпкерлерге деген үлкен жеңілдік болатын еді
бесіншіден осы шамамен он жыл бұрын балалардың жазғы демалыстарын ұйымдастыру үшін лагерлер қалалық және облыстық білім басқармаларынан лицензия алатын
осы үрдісті қайта жандандыру дұрыс деп есептейтмін өйткені қазіргі таңда кейбір кәсіпкерлер балалардың жазғы демалыстарын ұйымдастыру барысында
тәжірибесінің және материалдық техникалық базысының жетіспеушілігіне қарамастан лагерлер ашуға ұмтылу арқылы оны тек табыс көзіне айналдыруда
бұндай жағдай балалардың жазғы демалыстарын ұйымдастыру сапасының төмендеуіне әкеліп соқтыруда
құрметті асқар ұзақбайұлы сізден осы ұсыныстарды қарап балалардың жазғы демалыстарын ұйымдастыру сапасын жақсарту шараларын қарастыруыңызды сұраймын
келесі депутаттық сауал сауалымыз қазақстан республикасының премьер министрі асқар ұзақбайұлы маминге жолданады
тұжырымдап айтатын болсақ сауалымыздың негізі негізі екі мың жиырмасыншы жиырма екінші жылдарға арналған республикалық бюджетті қарау кезінде әлеуметтік маңызды мәселелерді шешу үшін алматы қаласына қосымша нысаналы трансферттер қарастыруға қатысты
нақтырақ айтқанда екі мың жиырмасыншы жиырма екінші жылды арналған жалпы сипаттағы трансферттер туралы әзірленіп жатқан заң жобасы шеңберінде алматы қаласының ағымда жыл сайын ұлғаятындығын көріп отырмыз
бюджеттің осы параметрлері алматының ағымдағы және перспективалық даму жағдайын ескермейтінін және бүгінгі күннің өзінде қала бірқатар сын қатерлер мен тұтастай бюджетке түсетін жүктемелерге тап болып отырғанын айтуым керек айтуымыз керек
осыған орай қаланың маңызды мәселелерін шешу үшін алматы қаласы бюджеттің параметрлері нақты тұратын халықты ескере отырып
жергілікті бюджет шығыстарын жыл сайын қырық бес миллиард теңгеге көбейту жағына қайта қарау қажеттігі туындап отыр
сонымен қатар он бір он бір де он бір жарым миллиард теңге сомасында көлік инфрақұрылым объектілерін қаржыландырудың
аса өзекті мәселесі шешілмей отыр және оларды шешу әлеуметтік шиеленісті жоюға және қаланың дамуына оң әсер ететіні сөзсіз
құрметті асқар ұзақбайұлы мазмұндалғандардың неігзінде сауалда қала әкімдіктің көтеріп отырған мәселесін қарап осыған ііі заң шеңберінде жауап беруіңізді сұраймын
рахмет назарларыңызға м жақсы рахмет сізге
келесі сөз сенатор әбдіәлі тоқбергенұлы нұрәлиевке беріледі
тыңдап отырмыз сізді
рахмет құрметті бектас әбдіханұлы
біздің депутаттық сауалымыз қазақстан республикасының премьер министрі
асқар ұзақбайұлы маминге жолданады
құрметті асқар ұзақбайұлы
біздің депутаттық сауалымызға арқау болған жамбыл облысында жұмыс сапары шеңберінде жібек жолының бойында қырғыз елімен шегаралас облыс орталығынан
үш жүз жиырма шақырым жерде орналасқан жүз елу мыңға тарта халқы бар қордай ауданында кездесуде көтерілген аудан тұрғындарының көкейкесті мәселесі болып отыр
аудан орталығында бір мың тоғыз жүз елу алтыншы соғылып тозығы жеткен құлау алдында тұрған аурухана емхана жағдайы елдің мұңы болып тұр
себепті халық осы тұрғыдан деннің саулығы елдің байлығы
төсектік аурухана емханасымен бірге салуы туралы мәселені көлденеңінен қойды
шын мәнінде бүгінгі күні аудандық орталық аурухана санитарлық эпидемиологиялық талаптарға сай келмейтін жеке бөлінген үш ғимаратта жұмыс істеуге
қордай ауданы алматы термез батыс еуропа батыс қытай қордай асу үстімен өтетін халықаралық бағыттарында орналасқан
өкінішке орай онда көптеген жол апаттарынан зардап шеккендер қордай орталық аудандық ауруханасына медициналық көмек көрсету үшін жеткізіледі
олардың хирургиялық бөлімге жаппай түсуіне байланысты түгелдей резервтік төсек орындарымен орналастыру мүмкіндігі жоқ амалсыздықтан пациенттер дәлізге орналастырылады
сонымен қатар компьютерлік томограф мрт орналастыруға алаңның болмауына байланысты ми жарақаттарын инсульттарды қатерлі ісіктерді және де тағы басқаларды диагностикалау үшін азаматтар көрші қырғызстан республикасына

олардың саны екі мың он сегізінші жылы алты жүз отыз сегіз адам екі мың он тоғызыншы жылы алты айында екі жүз жетпіс алты адам болған
сондай ақ қордай ауданында емхана бір ауысымда екі жүз адамды қабылдау қуат мүмкіндігімен мың тоғыз жүз алпыс бесінші жылы салынған
аудан халқының саны бір мың тоғыз жүз алпыс бесінші жылы елу екі мың адамды құраған
бүгінде халық саны екі де жеті есеге өскен жүз отыз тоғыз мың алты жүз жетпіс алты адам
халық санының өсуімен дәрігерлер мен медбикелер саны артты
дәрігерлер мың тоғыз жүз елу төртінші жылдан і тоқсан бірінші жылға дейін салынған тозығы жеткен бес ғимаратта жұмыс істейді
балалар бөлмелері мүлдем жетіспейді
екі балалар неврологы және үш педиатр кезек кезегімен бір бөлмеде қабылдайды
қолданыстағы бөлмелер қазіргі заманға талаптарға нормаларға ешқандай сай келмейді
жоғарыда көрсетілген проблемалар қордай ауылына ауылында ауысымына екі жүз елу адамға арналған емхананы салу қажеттілігін көрсетеді
жамбыл облысының денсаулық сақтау басқармасы жобаның қажеттілігі мен орындылығын растай отырып екі мың
екі мың жиырма үшінші жылдарға арналған республикалық бюджеттен қаржыландыруды болжайды
емхана құрылысына жалпы сомасы үш те үш миллиард теңгеге жобалық сметалық құжаттар дайындалған
құрметті асқар ұзақбайұлы осы мәселенің әлеуметтік экономикалық маңыздылығын ескере отырып екі мың жиырма екі мың жиырма үшінші жылдарға арналған
республикалық бюджетте қордай ауылында ауысымында екі жүз елу адамға арналған емханасының құрылысына қажетті үш те үш миллиард теңгені
бөлу мүмкіндігін қарастыруыңызды сұраймыз
қосымша алдағы уақытта аудан орталығына екі жүз жетпіс төсектік аурухана құрылысының қажеттілігін жеткіземіз
құрметпен депуттатар нұрәлиев жолдасбаев рахмет
м жақсы рахмет сізге
келесі депутаттық сауалды жариялау үшін сөз сенатор нариман төреғалиевке беріледі
рахмет құрметті бектас әбдіханұлы
біздің екі депутаттық сауалымыз біріншісі қазақстан республикасы премьер министрі асқар ұзақбайұлына
қысқаша тоқталып өтейін
батыс қазақстан облысында халықпен кездесу барысында ақ жайық және бөрлі ауданының халқымен кездескенде көтерілген мәселелердің бірі бұл жайық өзенінің жағалай қоныстанған осы екі ауылдың тұрғындары үшін
көктемгі мезгіліндегі өзеннен болатын табиғи апатының салдары халықтың күнделікті өмір тіршілігіне қауіп төндіріп осы аймақтың инфрақұрылымын дамытуға да кедергі келтіруде
жыл сайынғы көктем су тасқыны ауылға жақын орналасқан жайық өзенінің екіден бес метрге дейін құлауы біраз қиындықтар туғызуда
жайық өзеніне жақын орналасқан апатты деп танылған үйлерді көшіру мақсатында жергілікті бюджет қаражат есебінен тұрғындарға үйлер сатып алып берілуде
әрине бұл мәселелер аталған проблеманы толыққанды шешпейді
қазірдің өзінде тек үйлердің құлау қаупі емес жайық өзеніне жақын орналасқан республикалық маңыздағы подшипный федоровка ресей федерациясының шегарасы арасындағы автомобильдік тас жолына да болашақта қауіп төнуде
жарсуат ауылындағы үш мыңға жуық адам жерленген мұсылман христиан зиратына жайық өзенінің жақын қалғаны жергілікті халықты алаңдатып отыр
жоғарыда аталғандарды ескере отырып чапай ауылы мен бөрлі ауданына қарас жарсуат ауылы бойындағы жайық өзенінің жағалауын бекіту құрылысын жүргізу үшін жергілікті бюджет қаражат есебінен
жобалық сметалық құжаттар дайындалған соған байланысты республикалық бюджеттен үш жарым миллиард теңге көлемінде қаржы бөлінуіне ықпал етуіңізді сұраймыз
құрметпен төреғалиев мұқаев дүйсенбаев
екінші депутаттық сауалымыз ауылшаруашылық министріне
сапархан кесікбайұлына
біздің депутаттық сауалымызға себеп болған ауылшаруашылығы министрінің асылтұқымды малшаруашылығын дамытуды малшаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыру субсидиялау қағидаларын бекіту туралы қазақстан ауылшаруашылығы министрінің
екі мың он тоғызыншы жылғы он бесінші наурыздағы бұйрығымен бекітілген субсидиялау қағидасына бірінші қосымшасы ескертпесінде отандық асылтұқымды ірі қара малмен
қойлардың аналық мал басын сатып алу қаржы институтымен кредит беру шарты болған кезде субсидияланады деп белгіленген
яғни субсидия алғың келсе қаржы институттары арқылы несие ал деп отырмыз
сонда осы қағида нені меңзейді
біз отандық асылтұқымды малшаруашылығын дамытуға емес керісінше қаржы институттарының жағдайын алаңдатушылық танытып отырған жоқпыз ба деген сауал
туады қазір қаржы институттары арқылы несие алып мал сатып алу дегеніміз өз кезегінде малдың бағасының өсуіне алып келуде
мысалы асылтұқымды малдың бағасына он екі пайыз қосымша кұн салығы қосылады яғни бір бас малдың құны төрт жүз мың теңге болса ол қосымша құн
пайыздық үстемақы мөлшерлемесін есепке алмағанның өзінде
сондықтан өз қаражат есебінен отандық малшаруашылығын дамытқысы келетін шаруашылықтарды әсіресе ұсақ жаңадан құрған шаруашылықтарды несие алуға мәжбүрлемей олардың дамуына субсидия қарастыру арқылы қолдау қажет деп ойлаймыз
осыған байланысты қолданыстағы қағиданың бірінші қосымшасына отандық асылтұқымды ірі қара мал мен қойлардың аналық мал басын өз қаражаты есебінен сатып алынған жағдайда субсидия төлеу туралы өзгерістер енгізуді ұсынамыз
құрметпен депутаттар төреғалиев мұқаев дүйсенбаев жұмағазиев рахмет
м жақсы рахмет сізге
келесі сөз ы сенатор рысқали әбдікеровке беріледі
рахмет біздің депутаттық сауалымыз қазақстан республикасының премьер министріне жолданады
құрметті асқар ұзақбайұлы қарағанды қаласына бес жүз елу шақырым қашықтықта орналасқан бұрынғы облыс орталығы болған жезқазған қаласында бүгінде жүз мыңға жуық халық тұрады
қазіргі уақытта қала тұрғындарын ерекше толғандырып олардың арыз шағымдарына арқау болып отырған көкейкесті мәселенің бірі де бірегейі халықты сапалы ауызсумен қамтамасыз ету болып отыр
сонау кеңес заманынан кермек судың дәмін татып азабын арқалап келе жатқан жезқазғандықтардың бұл түйткіні шешудің жолдары
көптен қарастырылып келе жатқанымен түбегейлі нәтижеге қол жеткізудің сәті келмей сағызша созылғанына бірталай жылдардың жүзі болды
осы күрделі мәселені шешу мақсатындағы дұрыстау оңтайлы қадам аылшаруашылығы министрлігінің бастамасымен екі мың оныншы жылы жүзеге асырылуы басталған жалпы жобалық сметалық құны
алайда құрылыс монтаж жұмыстары істеп тұрған кеңіс ішінің құлау аймағына тап келуіне байланысты екі мың он екінші жылдың желтоқсан айыда тоқтатылып су өткізгіш жобасына қажетті
түзетулер енгізілген және осыған байланысты су жолының көлемі ұзарып сметалық құны қосымша бір миллиард жүз миллион теңгеге ұлғайған
жобаға иелік етуші ауылшаруашылығы министрлігінің сол кездегі су ресурстары жөніндегі комитет жыры көбейген бұл су өткізгіш құрылысын екі мың он төртінші жылы қайта жандандырып
он жетінші жылы толық аяқтауды жоспарлаған еді бірақ басталған сот рәсімдеріне сәйкес жобаны аяқтау он сегізінші жылға қалдырылып белгісіздік белең алған еді
бүгінгі игерілген қаржы көлемі бес миллиард жүз алпыс төрт миллион теңгені құрап отыр ал істелуге тиіс жұмыс көлемі әлі жетерлік
осылайша екі мың оныншы жылы басталған жобаны іске асыру мерзімі әртүрлі себептермен жылдан жылға кейінге шегеріліп әлі күнге дейін аяқталмай келеді
құрметті асқар ұзақбайұлы осыған орай айтылған мәселенің аса маңыздылығын ескере отырып жезқазған қаласының халқын сапалы ауызсумен қамтамасыз етудің бірден бір кепілі
есқұла су өткізгішінің құрылысын толықтай аяқтауға қажетті қаржыны қосымша бөлуге дәрменді ықпал етуіңізді сұраймыз
құрметпен депутаттар әбдікеров ершов айтбаева
м жақсы рахмет сізге
келесі сөз сенатор нұрлан наурызұлы қылышбаевқа беріледі
рахмет бектас әбдіханұлы
біздің депутаттық сауалымыз экология геология және табиғи ресурс министрлігі мырзағалиевке жолданады
құрметті мағзұм маратұлы
біздің депутаттық сауалымыздың себебі алматы облысына жұмыс сапары барысында облыстың қызметкерлері ұсыныстары мен өтініштері болып отыр
сізден коммуналдық мемлекеттік орманшаруашылығын ақылы қызмет түрлерінің тізбесін тауарлар жұмыстар қызмет және көрсетілген құралдарының жұмысы ауы кеңейту туралы сұрақтарды шешу үшін жан жақты қарастыруыңызды сұраймыз
ормандық сақталуы мен молықтыруы санитарлық жағдайлар жағдайда маңызы зор
осыған байланысты орман кодексінде мемлекеттік орман қорында жүргізу жұмсалатын шығыстар бюджет қаражатынан қыржыландыруында
күтіп баптау мақсатында ағаш кесу санитарлық мақсатында ағаш кесу кеспе ағаш аймағын бөліп беру және оларды мөлшерлеуі де көрсетілген
мемлекеттік орман иеленушілер орман орналастыру материалдықтарына сәйкес аталған шараларды жүргізу үшін олардың ағаштың құнын үшін ақы алынады
кесудің осы түрі жүргізуге жүргізу кезінде іскерлік ағаштың шығуы жиырма отыз пайыздан аспайды
елді ііі мекендерден алыс орналасқан орман алқаптарына мемлекеттік орман иеленушілердің коэффициенттерін төмендетуге қарамастан оны сату мүмкіндігі жоқ екенін ескере келіп салық комитетінің алдында сатылмаған ағаш үшін берешек алады
осыған орай мемлекетті ккоммуналдық орман мекемелерінің санитарлық және басқа да кесулері үшін ақы төлеуден босатуы жөн деп санаймыз
орман заңнамасында ұзақ мерзім орманды пайдалануға берілген мемлекеттік орман қорының құрылыс объектілерін орналастыру алаңы бойынша нормативтер жоқ
ұзақ мерзімде орман пайдаланушылар өзіне пайдалануға берілген мемлекеттік орман қорының бүкіл аумағын шектеусіз салуға болады
орман заңнамасына мемлекеттік орман қорының аумағында құрылыс объектілерін орналастыру алаң бойынша нормативтерді енгізу қажет
орман ресурсын қысқа мерзім орман пайдалануға бір жылдан он жылға дейін берген кезінде қысқа мерзім орман шарт негізінде
комиссия құрылмайды хаттама қандай да бір басқа құжаттар материалдар әзірленбейді келісілмейді және қол қойылмайды
шешімді жеке ііі немесе заңды ы өтініше негізінде мемлекеттің директоры жеке дара қолдайды да қабылдайды да және шартқа қол қояды
бұл орман ресурстарын бақылаусыз таратуға және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жасауға әкеліп соғады
құрметті мағзұм маратұлы
жоғарғы көрсетілген негіздерінде қазақстан республикасының орман кодексіне бір жылдан он жылға дейін мемлекеттік орман қорының қысқа мерзім
орман пайдалану құқық беруді реттеу бойынша өзгерістер енгізу сондай ақ жоғарғы ұсыныстарды қазақстан республикасының орман кодексіне енгізу қарастыруды сұраймыз
депутаттық сауалдың қарау нәтижесінде қазақстан республикасының парламентінің және оның депутаттарының мәртебесі туралы қазақстан республикасының конституциялық заңының жиырма жетінші бабында белгілеген мерзімде хабарлауыңызды сұраймыз
құрметпен қылышбаев мұсаханов жұмағұлов
м жақсы рахмет сізге
следующий депутатский запрос оглашает сенатор волков владимир васильевич
пожалуйста вам рахмет құрметті бектас әбдіханұлы
э ровно одиннадцать месяцев назад двадцать шестого октября восемнадцатого года группа депутатов сената обратилась в адрес правительства с депутатским запросом
поводом его послужили многочисленные обращения от жителей села ельтай и станции шамалган карасайского района алматинской области
и действительно в этом месте существует проблема железнодорожного переезда
переезд не только создает проблемы для автовладельцев но и опасен для пешеходов
каждый год под колесами поездов гибнут люди
решение проблемы они видят в строительстве пешеходного моста а также автодорожного путепровода на данном участке
в ответе на депутатский запрос правительство республики казахстан сообщало что вопросы по строительству объектов транспортной инфраструктуры будут проработаны в рамках государственной программы
нурлы жол до двадцать пятого года при этом средства на строительство у национальной компании казахстан темир жолы не предусмотрены
пятнадцатого сентября текущего года на данном участке железной дороги произошла трагедия в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом
погиб водитель автобуса трое пассажиров госпитализированы в том числе двое детей которые в настоящее время находятся в тяжелом состоянии
таким образом с учетом возрастающего количества автомобилей и пешеходов пересекающих железную дорогу в указанном районе вопросы строительства дополнительных путепроводов и пешеходных мостов остаются актуальными
эти вопросы подняты и на встречах жителей с руководством региона после случившейся трагедии
на основании изложенного просим вас уважаемый аскар узакбаевич рассмотреть повторно наш депутатский запрос предпринять соответствующие меры взять на особый создавшуюся ситуацию
о результатах рассмотрения его просим дать письменный ответ в установленные законом сроки
депутаты волков кылышбаев нокетаева жумагулов мусаханов рахмет
м спасибо
келесі сөз депутаттық сауал бойынша сенатор мұхтар ы сабырұлы жұмағазиевке беріледі
рахмет бектас әбдіханұлы
қысқаша айтатын болсақ біздің сұрағымыз кеше ақтөбе облысына іс сапармен барған кезде халықтың көтеріп отырған сұрағы
ол ақтөбе мен елорданы байланыстыратын нұр сұлтан ақтөбе ақтөбе нұр сұлтан бағыты бойынша тікелей қатынайтын пойыз маршруты екі мың он сегізінші жылдан бері алынып тасталған
енді ақтөбе қаласына жету үшін ыңғайсыз уақытпен жүретін нұр сұлтан орал пойызының қолданулары тиіс
ал осы маршрут бойынша билет иеленуге кем дегенде бір жарым миллионға жуық екі облыс тұрғындары бәсекеге түседі
бұл ретте билеттердің тапшы болатындығы күмән тудырмайды
құны алты он екі мың теңге тұратын билет есейленіп елу сегіз мың теңгеге сатылып жатқанын бұқаралық ақпарат құралдарында
көтеріс басшылығы қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының басқарма төрағасына бір емес екі хат жолдаған және парламент қабырғасында да бұл мәселе талқыланған алайда бұл күрделі сұрақтың оң шешімі әлі табылған жоқ
темір жол тұрмыстық жемқорлықтың алдын алу үшін қабылданған жол картасы өз жұмысын қашан бастайды нақты нәтижесін қашан көреміз
билет тапшылығын ушығуына өз ықпалын тигізіп жүргендер қашан қатаң жауапқа ыыы тартылады
ақтөбе облысы еліміздің төртінші ірі мегаполисі екенін ескере отырып ақтөбе нұрсұлтан бағытымен жолаушылар тасымалын қайта қалпына келтіруіңізді сұраймыз
жауабыңызды заңға сәйкес белгіленген мерзімде жазбаша түрде беруіңізді сұраймыз
құрметпен сенат депутаттары жұмағазиев тагинов
жақсы рахмет тек қана ақтөбе облысы емес бүкіл еліміз үшін маңызды мәселе сіздер құрметті сенаторлар бүгінгі жаңалықтардан көрсеңіздер
теміржол ақысы он пайызға түгел кетерлік бағыттар бойынша он пайызға қымбаттағанын бүгін оқып отырмыз
бұл сенаторлардың назарын аударатын мәселе
бұл мәселе зерделену керек көтерілу керек тексерілу керек не себепті осылай болып отыр
келесі ыыы депутаттық сауалды жариялау үшін сөз і мұратбай сматайұлы жолдасбаевқа беріледі
рахмет құрметті бектас әбдіханұлы біздің депутаттық сауалымыз өкімет басшысы асқар ұзақбайұлы маминге
уважаемый аскар узакбаевич обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из важнейших задач государства
в жамбылской области есть триста семьдесят три сельских населенных пунктов в области централизованным водоснабжением охвачено сто девяносто девять населенных пунктов нет централизованного водоснабжения сто семьдесят четыре населенных пункта
десять объектов планируется сдать в этом году в итоге двести девять населенных пунктов будут обеспечены чистой питьевой водой и показатель достигнет пятидесяти шести процентов
на сегодняшний день подготовлены дополнительно пять проектов все они имеют положительные заключения госэкспертизы соответствующие в соответствующие министерства предоставлен бюджет на заявку на сумму на общую сумму четыре и девять десятых миллиардов тенге
в случае поддержки бюджет
чистой питьевой водой общей численностью тридцать девять тысяч девятьсот двадцать семь человек
на основании вышеизложенного просим вас оказать содействие в выделении на две тысячи двадцатый год дополнительных денежных средств
полный текст депутатского запроса прилагается
с уважением депутаты жолдасбаев нуралиев мамытбеков спасибо
жақсы рахмет сізге
келесі депутаттық сауал бойынша сөз сенатор нұрлан құдиярұлы бекназаровқа беріледі
рахмет бектас әбдіханұлы менің депутаттық сауалым ы премьер министрге арналады
құрметті асқар ұзақбайұлы
тәуелсіз еліміздің тұңғыш президенті елбасы назарбаев шымкент қаласына республикалық маңызы бар қалалар санатына жатқызу туралы жарлығына жария түрде қол қою рәсімінде
і шымкент орталық азиядағы қуатты экономикалық орталыққа қала тұрғындары мен қонақтар үшін қолайлы жағдайлар жасалған ірі тартымды мегаполиске айналдырды
қаланы дамытудың жаңа стратегиясы бұл өңірде өнеркәсіптік инновациялық туристтік сауда және логистикалық орталықты қалыптастыруға негіз болуға тиісті нақты тапсырмамен берген болатын
осыған байланысты қала әкімдігі тарапынан өткен жылдан бері бастап бірнеше ы бюджеттік жобалар
ұсынылып ұлттық экономиканы және қаржы министрліктердің деңгейінде толық шешімін таппай келесі жылға қалдыруға да қалдырылған болатын яғни биылғы екі мың он тоғызыншы жылға
қазіргі уақытта осындай жобалық сметалық құжаттамалар дайын
жалпы тоқсан бес те жеті миллиард теңге бюджеттік өтінім ұсынылған оның ішінде екі мың жиырмасыншы жылға жетпіс те бір миллиард теңге
бұл қаржылардың басым бөлігі азаматтардың әлсіз топтарына жатқызылатын отбасылар үшін салынатын тұрғын үйлердің инженерлік инфрақұрылымы
және әлеуметтік нысандармен ақ қамтуға бағыттау жоспарланған алайда жоспарлы үш жылдық мерзімге арналған республикалық бюджет жобасында қолдау тапқаны он төрт те
оның ішінде энергетика және газбен жабдықтауға қажетті отыз алты миллиард теңгенің бір де отыз тоғыз миллиард теңге немесе үш те сексен алты пайызы ғана қолдау тапқан
қазіргі уақытта қалада екі газ тарату станциясы жүз сексен мың текше метр қуаттылығыменен жұмыс жасауда ал нақты қажеттілігі екі жүз елу мың текше метр

түрде аяқталмаса бірқатар әлеуметтік нысандар мен жеке тұрғын үйлерді газбен мүмкіндігі болмайды
сол сияқты қаржының өте аз көлемінде қаралуы салдарынан қаладағы жаңадан қосылған елді мекендердің отыз тоғызының ішіндегі біразында тұрғындары қажетті электрэнергиямен толық қамтамасыз етілмейтін болады
оған қосымша елбасының шалғай елді мекендердің инфрақұрылымы менен әлеуметтік мәселесін шешу бойынша бастау алған жобасына сәйкес көлік және инженерлік инфрақұрылымменен қамту жобаларына жергілікті қаражат қарастырылмаған
білім беру мәдениет және спорт салалары бойынша шағын аудандарда қажетті мектептердің және бұқаралық спортпен айналысу санын арттыру үшін нысандар құрылысын салуға жоспарлы жылға ұсынылған жобалар мүлдем қолдау таппаған
қорыта айтқанда шымкент қаласына республикалық маңызы бар қала деңгейіне және осы дәрежеге лайықты болу қала тұрғындарына қолайлы әлеуметтік жағдай жасауға тікелей қажетті қатысты бюджеттік жобалар жүзеге
мақсатында бюджеттік өтімдерді қайта қарап екі мың жиырма екі мың арналған ы ресубликалық бюджет жобасында қосымша қаражат қарастыру қажет деп санаймын
құрметті асқар ұзақбайұлы осы жоғарыдағы мәселелердің маңыздылығын ескере отырып
мүмкіндігінше оң шешімін табу жолдарын қарастыруыңызды сұраймын
әрі қарай қазақстан республикасының парламентінің і мәртебесіне сәйкес белгіленген мерзімде жауап беруді өтінемін
құрметпенен депутат бекназаров
м рахмет сізге
мендегі дерек бойынша сенатор дүйсенбаев екі депутаттық сауал жарияламақ бүгін
құрметті ғұмар исламұлы сөз сізде
рахмет менің екі депутаттық сауалым үкімет басшысына
құрметті асқар ұзақбайұлы одним из острых вопросов вызывающих серьезную обеспокоенность является состояние водных ресурсов атырауской области с каждым годом дефицит которой становится все ощутимее
на территории области протекают две трансграничные реки жайык и кигач основные источники питьевой воды для всей области
при этом более шестидесяти процентов населения пользуется водой из реки жайык
более того необходимо отметить что на территории области отсутствуют подземные источники питьевой воды
также река жайык имеет важное значение в сохранении экосистемы и биоресурсов в северной части каспийского моря
река жайык проходит по территориям двух областей республики казахстан и трех субъектов российской федерации
учитывая что до восьмидесяти процентов водных ресурсов реки жайык формируется на территории российской федерации состояние экологической системы реки в республике зависит от объемов воды поступающей из россии
анализ динамики стока реки показывает что с каждым годом усиливается тенденция его сокращения с соответствующими негативными последствиями
в настоящее время среднегодовой сток реки жайык снизился до уровня пять и одна десятая кубокилометров то есть в почти вдвое меньше среднемноголетнего значения
с две тысячи шестого года наблюдается устойчиво низкий уровень воды реки жайык даже при условии уменьшения потребления воды казахстанской стороной на хозяйственные нужды до сорока восьми процентов
по сути это крайние пределы дальнейшее его снижение может привести к необратимым экологическим процессам в регионе с соответствующими катастрофическими последствиями а они уже наметились
так на сегодня сложилась следующая ситуация в связи с понижением фонового уровня каспийского моря значительно удалилась береговая линия
из за дефицита весеннего стока происходит обмеление в нижнем течении и потеряно судоходное значение реки ухудшаются гидрологические и гидрохимические режимы
отсутствие разливов привело к гибели более шестидесяти процентов пойменных лесов на территории области
затруднены пути миграции осетровых видов рыб и до минимума сведены площади их нерестилищ по причине маловодности реки
так из более ста тридцати нерестилищ между атырауской и западно казахстанской областями осталось не более десяти
а принимаемые казахстанской стороной в нижнем течении меры по дноуглубительным работам и очистке каналов не дают ожидаемого эффекта

в итоге данный факт отрицательно сказывается на гидрологической обстановке в нижнем течении и это особенно чувствительным стало в маловодные две тысячи шестые пятнадцатые годы
при таком отношении к реке мы можем потерять ее как одну из основных водных артерий страны
это в свою очередь может привести к серьезным экологическим и социальным проблемам

и правительством российской федерации по сохранению экосистемы в бассейнах трансграничной реки от двадцатого июля семнадцатого года с определением источников финансирования с обеих сторон
а также с указанием конкретных мероприятий по решению проблемы от верховья до нижнего течения основанных на научных исследованиях

таким образом полагаем и выражаем надежду что реализация указанных мероприятий позволит перейти от декларативных к более конкретным и действенным мерам по решению проблемы
депутаты дюйсенбаев енсегенов мукаев торегалиев
екінші сауалым құрметті асқар ұзақбайұлы атырау облысына іс сапарымда исатай және мақат аудандарының тұрғындарымен кездесу барысында
исатай ауданы аққыстау ауылы және мақат ауданы доссор поселкесіндегі кәріздік тазарту ғимараттарының құрылысы бойынша мәселелер көтерілген болатын
екі елді мекенде құрылыстар екі мың он жетінші жылы басталды
аққыстау ауылы бойынша жергілікті бюджеттен екі жүз отыз төрт миллион ал бюджеттен алты жүз он жеті миллион теңге қаржыландырды
доссор поселкесіне жергілікті бюджеттен бір миллиард екі жүз миллион теңге бюджеттен сегіз жүз миллион теңге қаржыландырды
бүгінгі күні бөлінген қаржы толықтай игеріліп құрылыс жұмыстары мердігер мекеме есебінен жүргізілуде
осымен бірге қоса қаржыландыру бойынша әкімдікпен міндеттемелер орындалып келеді
сонымен қатар екі мың жиырма екі мың жиырма екінші жылдарға арналған бюджет жобасында келесі жылға әр жобаға тек бес жүз миллион теңгеден қаралған
бұл дегеніміз құрылыс мерзімі ұзаруына әкеліп соғады
осыған орай асқар ұзақбайұлы сізден екі мың он тоғыз жиырма бірінші жылдарға арналған бюджеттің кезекті нақтылауында аққыстау ауылына бойынша
миллиард жарым теңге және доссор поселкесіне бойынша екі жарым миллиард теңге құрылыс жұмыстарын аяқтауға бөлуін қарастыруды сұраймын
бұл бөлінген қаражат жыл аяғына дейін игеріліп алдағы жылдың бірінші жартыжылдығында аталған жобаларды толықтай аяқтап іске қосуға мүмкіндік береді
құрметпен депутат дүйсенбаев рахмет
м рахмет сізге
келесі сөз сенатор сәрсенбай құрманұлы беріледі
рахмет тыңдап отырмыз менің депутаттық сұрауым үкімет басшысы асқар мамин мырзаға
депутаттық сұраудың негізгі арқауы бұл атырау облысы құрманғазы ауданының азғыр өңіріндегі балқұдық қарабалы мемлекеттік шегараның кесіп өту
жеріндегі қалыптасқан ахуалға байланысты
премьер министрге бұл мәселенің маңыздылығына ерекше назар аударып арнайы жұмыс тобын құруды оған өз кандидатурамды енгізуді
және тиісті орталық мемлекеттік органдарға нақты тапсырма беріп мәселені шешу жолдарын қарастыруды ұсынып отырмын рахмет
м рахмет сізге бүгін бұл мәселе жан жақты әбден қаралды шешімі табылар деп сенеміз
келесі сөз сенатор көбенов манап шарапиденұлына беріледі тыңдап отырмыз рахмет бектас абдыханович
мой депутатский запрос адресован премьер министру республики казахстан мамину аскару узакбаевичу
уважаемый аскар узакбаевич государством осуществляется государственная поддержка малого и среднего бизнеса в соответствии предпринимательским кодексом республики казахстан в в том числе и в направлении оптимального режима налогообложения
однако в настоящее время в связи с внесением изменений в действующее законодательство сложилась следующая ситуация
в январе текущего года в закон республики казахстан о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики казахстан по вопросам рекламы в статью шестьсот пять налогового кодекса было дополнено примечание следующего содержания
под стороной размещения наружной рекламы понимается сторона каждого изображения в том числе в виде изображения наружной рекламы размещаемой на объектах наружной рекламы
согласно же подпункту три пункта семнадцать правил размещения наружной визуальной рекламы на открытом пространстве за пределами помещения в населенных пунктах утвержденных приказом министра национальной экономики республики казахстан
размер платы за первый и последующие месяцы размещения наружной рекламы рассчитывается в соответствии с базовыми ставками утвержденными налоговым кодексом исходя из места расположения и площади стороны размещения наружной рекламы
вне зависимости от количества размещаемой наружной визуальной рекламы в том числе изображений видеоизображений бегущих строк на государственном и русском языках на стороне размещения объекта
при начислении налогов в соответствии с вышеназванной нормой статья налогового кодекса рекламы субъект предпринимательства вынужден оплачивать за каждое изображение независимо от времения размещения рекламно информационного ролика
общая сумма по размещению рекламы значительно повышена за счет налога установленного налоговым законодательством
кроме того сумма начисляемого налога значительно выше сумм понесенных затрат на ее размещение
это касается высокотехнологичных конструкций где размещаются более одного изображения
повышением суммы затрат на размещение рекламы за счет повышения налога установленного налоговым кодексом снижена доступность размещения рекламы субъектам предпринимательства и соответственно снижена возможность развития предпринимательства
в случае же начисления налогов в соответствии с подпунктом три пункта семнадцать правил сумма налога оплачивается вне зависимости от количества изображений видеоизображений
что повышает доступность субъектам предпринимательства по размещению рекламы и соответственно будет способствовать развитию бизнеса и созданию благоприятных условий для его развития
в связи с вышеизложенным в целях оптимального режима налогообложения и установления правового режима для субъектов малого и среднего предпринимательства а также исключения разночтений
в нормативно правовых актах прошу вас рассмотреть вопрос по внесению изменений в налоговый кодекс путем включения норм размера определения платы за размещение рекламы в редакции указанной в подпункте три пункта семнадцать правил
с уважением депутат кубенов
м жақсы рахмет сізге
депутаттық сауал бойынша келесі сөз сенатор бақытжан тұрсынұлы жұмағұловқа беріледі
тыңдап отырмыз сізді бақытжан
рахмет і бектас әбдіханұлы құрметті әріптестер
бүгінгі мүмкіндікті пайдалана отырып қоғамның ой пікіріне сүйеніп мен үндеу жасағым келіп отыр
бұл үндеу бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне құрылтайшыларына ғаламтор желісінде отырған блогерлерге
жетекшілеріне саясаткерлерге үкіметтік емес ұйымдардың мүшелеріне арнайы жолдап отырмын
қазақстанда сөз бостандығы жоқ деп жоқ деп кім айта алады
деректерге қарасақ қазақстанда екі мың жеті жүзден астам бұқаралық ақпарат құралдары тіркелген
олардың жетпіс пайыздан астамы әртүрлі партияларға қоғамдық ұйымдарға тиесілі
оған ғаламторды қосыңыздар яғни ақпарат алу мен таратудың мүмкіндіктері жеткілікті
ашық саясатта жүргендіктен мемлекеттік қызметкерлер әртүрлі деңгейдегі депутаттар орынды орынсыз айтылып жүрген сындарға төзімділікпен қарайды
бірақ кейде не адами не имани не рухани тұрғыдан шектен шығып шындыққа жанаспайтын ақпарат таратуға болады ма
бұл посткеңестік жүйеге тән жаман әдетке айналып бара жатқандағы і жаман
әдетке айналып бара жатқандығы ы бізді алаңдатады
интернетті ашып қалсаңыз әлеуметтік і желіге көз салсаңыз бірде түркістанның президенті бірде ресейдің президенті о дүниелік болып кетіпті деп і өздері көзбен көргендей жазады
өзіміздің елге қатысты жаңсақ ақпарат та оқып қаламыз
мұндай көріпкелдік пен сәуегейліктің құны қанша
болмаса президент өмірден қашан өтеді деп саяси болжам жасайды
не мұсылмандық не христиандық не діни ұстанымға келмейтін не адами болмысқа
жатпайтын өтірік ақпарат үшін кім жауапты
бәріміз құдайдың құлымыз дәм таусылған күні бұл фәни дүниеден озамыз сондықтан да адам деген атқа лайық болайық ұлттық құндылықтарымызды сақтайық сөз бостандығы дегенді желеулетіп шындыққа күйе жақпайық
ұлы абай бабамыз атымды адам қойған соң қалай надан болайын демейді ме
құқық қорғау органдары қайда қарап отыр үкімет неге шара қолданбайды деген сөзден әдейі қашып отырмын
жаншу қамау айыптау саясаты емес әр адамның ұят божданына салып отырмын
батыр бауыржан момышұлы бабамыз шындық бар ма деген шындық бар бірақ шындық шырылдап жетемін дегенше өсек пен өтірік алдыңды өртеп жібереді деген екен
әлеуметтік желілер арқылы шындыққа ешбір жанаспайтын ақпаратпен жұртты алдамайық әділеттің ақ жолынан таймайық ойлап сөйлейік шындықты бұрамаламай жазайық қадірлі қаламдастар замандастар
өз алаңдаушылығымды азамат ретінде орталарыңа салғаныма і сіздер дұрыс түсінеді деп ойлаймын
рахмет жұмағұлов
м рахмет құрметті бақытжан тұрсынұлы қоғамды алаңдатып жүрген мәселе екендігі ол рас
ой салар деп ойлаймыз талай азаматқа елге жаны ашитын жүрегінде жылылығы бар
құрметті әріптестер депутаттық сауалдар толық жарияланып болды
сенат аппаратының бүгінгі жарияланған депутаттық сауалдарды дер кезінде лауазымды тұлғаларға жеткізілуін тапсырамын
ал енді депутаттық сауалдың маңыздылығын ескеріп толық құрамда қатысып отырғандарыңыз үшін сіздерге ризашылығымды білдіремін рахмет сіздерге
жалпы отырысты жабық деп жариялаймын